जैविक फल और सब्जी आमतौर पर अपना पारम्परिक रूप मा उगाये जाण वाला समकक्षो की तुलना मा अधिक कीमत पर ओंदी। यीकू पहलू कारण बाजार की मांग च। जबकि दूसरु कारण यू च की किसानों थें जैविक खेती का उत्पादन मा अजैविक खेती का उत्पादन की तुलना मा अधिक उत्पादन लागत कू सामना करना पड़दू।